لو عشت سنة كاملة في جزيرة صحراوية، بأخذ معي خمس أشياء أساسية: مويه كفاية عشان أشرب وأغسل، أكل محفوظ يساعدني أعيش، سكين قوي يساعدني في الحاجات اليومية، دواء للطوارئ، ولاعة عشان أقدر أشعل نار للتدفئة أو الطبخ. هالأشياء تضمن لي البقاء وأحيانًا بتكون الفارق بين الحياة والموت في مكان صعب مثل الجزيرة.